Fombafomba fan̈aboarana mofo an-trano. Mofo afaka asian̈a tain̈a izy akendriky lafariny akendriky baze-nany. Avio Koa fa atao masiny zen̈y izy asiana sira, asiana levira hely, asian̈a tongolo raviny na asian̈a tomaty afaka atô mokary sira. Koa mamy ndraiky izy asian̈a rô ino, asian̈a atody, asiana siramamy mivadiky kirepy aminjay zen̈y izy karà karàha zen̈y.